<hesitation> min kaa huunde fuu ko mboowmi ɓuranikan e ko heyɗi, sabi ko mboowmi koo mi tampataa e mun sanne. Ɗun wayanan kan hono al aada nii. Nden non, mi yeeɓataa huunde wonde, tampintaa kan. Jonkaa homo fuu e faamu muuɗun. Min kaa too woni <hesitation> ɗo hakkillan yaari e majjun.